So tawi aɗa yiɗi defde taw heewaani kaalis taw kadi ina weli, ine moƴƴi. Ƴeewata ko geɗe ɗe tiiɗaani no feewi, <hesitation> moƴƴuɗe e cellal, cooda ɗum defa. Tawa heewaani kaalis tawa kadi ine moƴƴi e cellal.